Ny fomba fifandraisagn'ny alika koa zashy, ame voalohany eky indreo aloha da akoa hiady eky satria misy sy mifankafantatry ka, da avy eo amin'izay indreo magnaraky mifagn- mifampifofogna mifampignorognoroka zashy indreo, da ela ny ela da mifandray aby avao izy fa ame voalohany eky zashy sisy miady izy eky, indreo sy raha mahay mizaka fa mivovo zashy ny agn'amboa io.